Wula k'eh chikopaq q'as kijaloom kore'eet qaq'aram la tz'e' la tz'e' rit'aliim wach rijawunaaq naq nayoq nchila naa k'utum reh ch'ahqon qa'sa taqee' reh rik'axamam kore'eet rah k'amam kooj janaj qa'sa re'ee kore'eet naq'aram pa reh cha'aj reh richila ja'ar qaq'aram la miis ee re'ar q'as kijaloom wula nkik'axamaj kib'eh nakojom kib'eh reh keh kat'aliim qa'sa kib'eh nayoqom pa taqee' keh nkichila re'ee saq kiij kore'eet pan paat tah kib'anam qa qa'sa taqee' ja'ar wulkee' je' la ch'ip taqee' q'as kijaloom katalab' nkib'an kisuuq' katalab' nkisik' qa'sa taqee' reh re'ee kik'uxb'aal kat'aliim qa'sa re' kik'uxum kore'eet reh kat'aliim ahpare' nkaj sik'im kik'uxb'aal wula ar k'eh chikop kore'eet la kok re'ee onteera la chikopaq kisik' qa'sa taqee' kik'uxum kat'aliim apare' kah k'amamcha kat'aliim qa'sa re' nka'nam ja'ar la k'ooy xa janaj wach je' janaj wunaq wula mood nak'utum reh ee qa'mood ripahqaam rik'uxb'aal es nak'utum reh qa'sa taqee' nrub'anam kore'eet ja'ar la tix eh nak'utum keh choqpa' nkik'axamaj y katalab' ja'ar nkik'axamaj k'eh qa'sa taqee'